Aꞌngo nuguanꞌ nan mi sa taj mi si ꞌhia bin, si kwenta ta ba ꞌngo si nihiaꞌ ra nej sí stoo kiꞌhiaj chukwi si, nga nihia kwenta si chuhua chiñán unj ni nitaj niko sí niꞌin kiꞌhiaj nihia, bé man ngwii chana niꞌin kiꞌhiaj nihia sani ta ba taaj si ꞌhiaj taaj ngwii chana, bé si araj sun nej min kasiti si bé kasiti nanunj ni ꞌhiaj nej nga chuj ñan ꞌhiaj chukwi ninj, ꞌngo chuj ñan anaj anaj ninj ꞌngo chuj bé ta bin tnachej ninj nga kasiti, ta si ñan bin ra nej kiꞌhiaj nej ꞌngo sopa, ni taun ara nej kasiti si bé chuhua chiñánj unj nan aꞌ ta ba taaj sí niꞌin kiꞌhiaj nihia, sani ta ba taaj si nun niꞌin sij ni sij ni ngwii chana min ꞌhiaj nihia, si taaj ngwii ni nihiaꞌ ra nej kiꞌhiaj nej kasiti si kasiti ta bin si ꞌhiaj chiñanꞌ cha nihia ataj nej, si tamin ta si tamin siꞌ chaká nej, taj si ba ꞌngo aꞌngo tamin sani naꞌbbe koꞌ ꞌngo si taj cha nihia taj nej, ta toj kasiti araj sun nej kwenta kiꞌhiaj nej nga sopa taaj, ni nga chuj kwenta si kasiti araj sun niko nej toj